الماكلة اللي نموت عليها هي الطاچين التونسي هو خليط ساهل ماهوش صعيب برشا، بطيب اللحم بطيب آآ بطاطا مثلا مقلية ولا مصموطة وتقص معدنوس وتخلطو بالعظم الكليكا وتحط عليه چبن موتزاريلا ولا جبن بارميزو اللي عندك بعد تحط الخليط الكوليكا هاديكا الكوليكا في الكوشة من قبل ما ناكل في حياتي ابان حاجة عندي.